די וועג צו נעמען גוטע און שנעלע נאטיצן איז צו נעמען א פאפיר און א פעדער אדער א בליי, וועלכע מ'וויל נוצן בעסער און מ'שרייבט אראפ די וויכטיגסטע ווערטער וואס מ'הערט <hesitation> צו קענען פארשטיין. גענוג קורץ אז ס'זאל נישט נעמען אזוי לאנג און גענוג קלאר אז מ'זאל פארשטיין וואס מ'האט געשריבן.